﻿Orurimi orundagamba n'orunyankore rukiga, kandi nyine nyine eshonga nyingi eziratuma n'arugamba, kimwe kya byoona orunyankore rukiga bararugambaho ndi kuzaarwa kandi ekindi abanywaani bangye beingi abu nyine, boona nabanyankore bakiga, abeingi nabanyankore bakiga mwenu ndaba nyine kugamba orunyankore rukiga nk'omuringo gwokukora ki, gwokumanyiirana nabo, ekindi orunyankore rukiga, baiburi, baiburi ezindashoma nyingi nebyeshongoro byediini biri mu runyankore rukiga mbwenu nikyo kiratuma nakunda orunyankore rukiga narwemanyiiza kugira ngu rutanyeba, endiijo enshonga yokugamba orunyankore rukiga ndaba ndenda rutanyeba munonga, munonga ngume nidumanya ndukozese nomumywaaka zomumeisho.